والله امبارح نمت حداشر اطناشر إلا ربع ياربي حاجه زي كده يعني مش متذكره علشان مشفتش الساعه قبل ما نام صحيت الحمدلله الساعه سبعه صحيت فايقه حتي و مش مصدعه ، رحت الشغل جيت اتغديت مسكت التليفون هبابه و اديني دلوكيتي بخلص الحجات الي فاضله علي و هرحع انام تاني